أفضل أن أتكلم مع الحيوانات و ليس أن أتحدث باللغات الأجنبية الأحرى و ذلك بسببأنني أريد أن أعرف كيف يرى الحيوان الحياة و كيف يرى الانسان و كيف يرى الحيوان الآخر و هل لديه أحاسيس و هل لديه نوع من الذكاء أو ربما تعرف كيف كذلك يحس بالغريزة، ربما تكتشف أمور غريبة جدا لو نتمكن من الكلام مع الحيوانات رغم أن هذا مستحيل، لكن لو نتمكن من ذلك سنكتشف أمور تساعد كثيرا ربما في فهم هذه الحيوانات و العناية و العناية بها.